إذا كنت في حالة بدنية زينة أعتقد أقدر أمشي حوالي عشرين إلى ثلاثين كيلو مترات في يوم واحد. طبعا ها الشي يعتمد على التضاريس والجو لكن إذا كنت مرتاح والظروف مناسبة المسافة ممكن إنها تزيد. المهم هو إني- هو التدرج والراحة من حين إلى حين عشان ما يصير فيني إجهاد وتعب.